Ny ankamaroany hanigny ra ôhatra tsy <hesitation> tsy masaka na tsy atôko tsy mandalo afo de, <hesitation> maha maimbo vava ôhatra aminjegny resaka tongolo, tongolo zao ny na tongolo gasy na tongolo lay, ra ôhatra oe hoanigny manta igny matetika mahatonga vava maîmbo.